Raha treako amy solosaina io zane e, ekran io, kabla, klavie, batery, naho ilany taloha reke misy unité central a, zay zane ty raha treko amae